गोरोए मस्, कओए मस्, हिन्गि मस्, मगुर् मस्, सितोल् मस्, सेन्गेलि मस्, इस मस्, बहु मस्, सोन्द मस्, कोस् मस्, अहि मस्, तुक् सोन्द मस्, पुथि मस्, बोरलि मस्, इलिस् मस्, तिमि मस्, रो मस्, बोरलि मस्, अरि मस्, सिसु मस्, मिरिक मस्, कजुलि मस्, भन्गोन् मस्, सेनिपुथि, नेरिअ मस्, मलि मस्, कुसिअ मस्, सेल्कोन मस्, गेथु मस्, पहरि हिन्गि मस्, गोरोए मस्, बमि मस्, होल् मस्, सेन्गेलि मस्, दोरिक मस्।